menurut awak binatang paling pintar tu koyok, ngape koyok karne di doson tu kebanyakan wong ngengon koyok untuk beumeh, kalu koyok tu kan dingon wong jak kecik pasti ngerti nian nurut he tu, bagi makan pagi, siang, petang, di mandi seminggu sekali koyok tu di rawat baek- baek kite ade humeh kan ye nunggu humeh kite ade kere suruh nye ngulut kere ade mar maretanah juge disuruh ngelut maretanah kalu dingon sejak kecik tu lemak nian kalu di doson tu koyok tu di ajak wong behumeh tu pagi, jak pagi tu belahai ye nutut kite bemotor sampei ke humeh gek kite suruh nalak kere, men ade kere kite suruh ngidup kere balek ngiring kite tula bemotor nye belahai kan, dak pernah sesat karne koyok tu termasuk pintar ingatan nye tajam juge, men di selain koyok dak katek awak tau, kalu yang di doson tu kebanyakan wong ngengon koyok tula, koyok tu jak empai- empai nian la merti nian beda dengen yang laen karne koyok tu kalu kite ngengon nye baik pasti nurut nian dengan tuan nye apelagi untuk nunggu humah padek nian koyok tu. Koyok kak men sebenoknye kalu dalam agama kite tu agama islam tu kan sebenoknye dilarang juge apetu ngengon nye karne najis apelagi kene air lio nye karne kan koyok kak galak nyilat kalu ngen tuan nye karne air lio koyok kak najis nian, tapi ngingon nye kak juge karne kite butuh kan untuk kite behumeh nunggu humah nung umah, nah men ade wang nak maling juge koyok kak melawan apelagi ye dak tau ciri dengan wang tu pasti di gelut nye, ade juge yang pintar burung tiyung tanah, tiyung tanah tu kalu kite ngingon jak kecik di mandi di pegang terus di latih pacak becakap lihai tu di dumah kite, lidah nye di tetak dulu kalo dak di tetak biasonyo dak pacak becakap he kak, di tetak di kosok dengen itu ape tu emas dikit ujung lidah nye yang netak nye tu lidah cabang due nye tetak dikit bae bagi minom ayo mas dem tu di kosok dengan emas dikit baru nye pacak becakap, paling lihai be- borong tiyung tanah tu becakap nurut manusie, burung tiyung tanah kak men di dumah kalu kite ngingon kalu digantung di pagu kan di pelapon tu nah men ade wang datang tu misal nye assalamualaikum di saut nye juge assalamualaikum. Ngenti kite kan men kite dak katek nye yang nyaut panggelan wang tu, tula pintar nye borong tiyung tanah kak tapi men kamu dak di tetak lidah dak di kosok dengan emas dak di bagai minom dak pacak nye becakap men dak di ajo, tiyung tanah tu nak dilatih juge, nalak burung tiyung tanah tu juge sareh karne sarang nye tinggi- tinggi di batang kayu yang la mati di poc pocok nye nian di puncak nah, kalo naik batang kayu tu wang takut men dak bani bani nian, paling juge dalam sarang nye tu paling banyak due ikok anak nye tu men dak tu di sawit di batang di batang sawit tu banyak juge tapi jarang wong betemu kebanyakan di dosonn tu di batang- batang para batang- batang duku apelagi batang dian yang la mati tu banyak nian anak tiyung tanah tu.